Tuu kue chinajan tukuero koni noni tukenró, tuku otuku umm ndanani ndavaró ndute ndute vidii konró uun ngueno tajininro yata tuu kanderu tuu njiniru tuu, ndakero la tividii lakero la nani nininro nda'a, ndakero iin la'a ni timiján na huahua kuu konró kukoro tukuro ndute vidii tukue chinaján yee tikue hi hi, hi hi ya'a tukue limón kanderu tuu, jiniru tuu ndavaru tuu <hesitation> kenero tuu ndavaro jinirutu ndavaru ndute vidii konró ndajiniru uun njanrá, ndavaruu uun dute vidii ndakeru azucar ndakero umm, knedute mijan ndakero chi ivatunru okuru kutu ndakero tuu kenru kenuka kanduu okeru ndojoni tuke, kutuu nani tonronja kuru kuu kua andute vidikonro njinirutu un un ndakero idivi ndakero vajuina i iin ndute ndetikoro uun nduka uni nikutu njuanxa.